Raha mahakasiky e visiky aloa zany en, izy io zany agnatisany e mifankatia izy io satria refa mahita sakafo indreo, indreo da kidy e vatandreo f'izy mahavy raha indreo satria ino gn'antony indreo zany mifagnampy indreo sy raiky evao raha mahita sakafo e raiky da indreo aby e miaraky minday enazy.